Le kolontsain'ny Royaume Uni tsy de haiko loatra fa ny haikohaiko fa ny any Ekôsy zeo, kara hoe lelah magnano zipo zany zany e misy.